أفضل ذكرى في طفولتي هي لما كنت نقضي وقت مع عائلتي في الصيف نروح للبحر، ونلعب على الرمل، كانت أيام مليانة بالضحك، والراحة، وكنا نعيش اللحظة بكل بساطة، هذه الذكرى مهمة؛ لأنها علمتني قيمة العائلة، ووقت الفراغ مع الأحباب، وخلتني نقدر نقدر اللحظات البسيطة في الحياة.